Kui'a kulo'o ye ñaña naá, xi kue ndūū te inonói ndukui chonso ndukui, la naá te inokói yata ve'enchi <noise> kui'a kulo'oi yu jnɨi ye kurinchi, te ni kaxi jɨskɨnchi, <noise> kui'a kuu ye ñaña naá, xi yee níi china, yee níi chiva, yeei chikaxi, yeei chon yeei, <noise> ye rindi naá kui'a kulo'oi, xi yeei chon yeei, yeei itu yeei, <noise> inonó ye koo ko kui'a yu'únchi.